طبعًا إذا -كن- كنت مضطر إني أعيش في جزيرة صحراوية لسنة كاملة راح آخد معي الخيمة ،والأدوات المتعددة الاستخدامات ، متل السكين متعدد الوظائف <hesitation> راح آخد معدات للنجاة ،خريطة أو جهاز تحديد المواقع ،راح آخد كتاب أو دفتر <hesitation> أدون عليه الملاحظات.